Xɔ̃lɔ̃ ametɔ̃ ye meɖo, xɔ̃lɔ̃ ametɔ̃a ye nyi xɔ̃lɔ̃ ka? Agble, asi, aƒeme <laughs> be ŋtsã me yina ɖe gbɔ, ɖe tsã vana gbɔ nyea, mì ku amemɔwo kpoa yina kaba kaba, be nye ŋtɔ ma tsite kpo adzo yi ameɖe gbɔ yaaa, nye me teŋ yina o. Ne metso, via be mekpa le fiya via kpoa me yi agble, ne meyi agble kaka asi ba zã sua, megba dzo yina asia, ne metso asia ne megbɔa, me gbɔna vana aƒeme. Kpoa xɔlɔ̃ mɔwo ya mì ku wo mì vivina nyuiɖe. Ke ame gbɔ yiyi ya ede na ame enya me kaba, kaba, kpoa nye me teŋ wɔnɛ o. Kpoa xɔ̃lɔ̃ ametɔ̃ mɔwo ya, woawo ya wole asinye gɔŋ. Mì ku wo kpata mì me ɖo ƒe ɖe via koŋ be ƒe ya ye le mìɔ kekem mìa sia, mì me dzesi mìa nɔnɔewo be ƒe o. Me kpɔna le amewo gbɔ, nuke wo va dona go le xɔ̃lɔ̃ be nya mea, uuummm medo dzi mekpɔɛ kaka me do dzidzɔe num o ye ŋti nye me teŋ dzena xɔ̃lɔ̃ o. Ne amewo toea, ne wo le xɔ̃lɔ̃a wɔm kaka kpoa, ameɖeka va tsɔna nɔvia keŋ tsɔ dena nya me, kpoa ne me kpɔ numawoa, eɖina vɔ̃vɔ̃ num ta, yena nye me teŋ dzena xɔ̃lɔ̃ o. Atsite ava yi nɔ amea gbɔ, alo amea atsite ava gbɔnyea, eɖina vɔ̃vɔ̃ ye na yne meteŋ dzenɛ gbeɖe gbeɖe o, metsɔ do kɔ. Tsɔ kaka vi ƒɛ̃ nye me ye me tsɔ do kɔ daɖe